Wi o han kadora nɛ se mu o mu bewobe nɛ se mu sin ba nicoza na mu han mu yi se to mu sin ba nicoza na a lɛ ni kado vɛ nɛna ho a nunɛ besin mɛ na mɛ waminu a buna in we le han kadora nɛ se mu o bɛ mare